अपने पैने और मजबूत पंजो का उपयोग अपने शिकार को पकड़े को करते होय। चील के पंजे बहुत तेज़ और नुकीले होते होय। जो शिकार आसानी से दबाए के काबू में कर ले। जब चील आसमान से अपने शिकार में झपटती होय। तो वो अपने पंजे से शिकार में पकड़ लेय। शिकार चाहे चुहे होय या छोटे पक्षी। वो अपने तेज पंजे के दबाव से छोड़ नि पावत होय। चींल अपने पंजे से शिकार को उठाए के बसेरे पर ले जाते होय। और वै के उपाय के चीर फाड़ के खाते होय। चील के पंजे ना केवल शिकार करे। बल्कि अपनी रक्षा और लड़े में मदद करते होय। वो अपने क्षेत्र से अपने को बचाव करने में सक्षम होय।